I bütu sü l'as da stir e pöi dopu pìu ël fer e lu pasu ën sa e ën la e vardu ch'ai sie papì dë piegatüre, pöi apres giru le braie, i stiru co da l'auta part, pöi dopu pozu ël fer, i piegu e i bütu vìa